די בעסטע וועג פון ווא- <hesitation> וועקיומען א צימער איז אנציהייבן ביי דע עק עק עק פון די צימער. קודם נעמט מען די וועקיום קלינער, מ'שאקעלט עס אפ פון אלע ברעקלעך, מ'האלט עס אין די הענט און נאכדעם ביז- בשעת מ'האלט עס אין די הענט וועקיומט מען די ערשטע חלק פון די קא- פון די נמשל די קאך, די ערשטע חלק און וואנס ס'איז געוועקיומט קען מען אראפלייגן די וועקיום אויף די פלאר אזוי שלעפט עס שוין נישט מיט קיין ברעקלעך איבעראל און מ'גייט אריין טיפער און טיפער ביז אינעווענדיג.